Kutsiksɛng ke iren fi nfɛ ayi. Ke ku tsitsɛng ifa fɛ ba fan a atu ifa, ke iren iyɛ re yɛɛt ni kusot mben ke ni kusot iwɔb. Nek ibarang icɛɛt fɛ iren ye iyet ntɔk tsonong a zatse, kyɔnti fi ndi fɔk yit nta ntɔk, to, kutsɛng kutek iyɔng ise anɔng, nek akyɛ? Iye ye itarak ayisi ka kyɛ, ki ndiyit nkyɔrɔk fi mbɛt yɔkɔnɔng a zatse, kɛ aseng afɛ abe ni kutsitsɛng wu adi nye ina awo ki nkyem in ra’t iki-kak awo. Ki ndiyit nkyɔrɔng nkak yɔkɔnɔng fɛ ba be na kaztse bakat, nkyɔrɔk icɛɛt dise, nkyɔrɔk ira ntomong dise. A yaame ni izen ba da yit ni ibaas, ba ca itson ni dung ba kɔɔ nita, yɔkɔnɔng ata ikɔɔ afɛ using dise afi. Ka itson afɛ aseng di se, ifi shosho ica agam dise. Akɔn ne yɔng fi ndi fɛ ise yɛɛk kutsitsɛng ni iren ifi ilem ifa iyet itek ni wob. Nek akyɛ, ki ida tseng azeng sak niwob kuyik-yik ida kyem itseng na atak kyɔnte ba dayit man ba tseng na tak yaame awo nek banet ba bate ba se gbagba yɔkɔnɔng awo, nrɔk doot mi ya banet. Ingarak kyeng itseng ni di tseng yik-yik. Hoon fi ndi ra’t kutomong mgma iren iri fi ifa ifɛ aseng ye ne ibe ni ne anɔng, fi ki ishim ishan ikyeng ida sok itsong ɔng ni nɔɔk anet e na da nɔɔk mo ne ikyeng e. Fi in fɛ kutsitsɛng ni iren ifi ilem ifa ni itu ifa iye ne fi ise yɛɛt ka angaan na bɛ iye, ku wdɔ ni ku be mben ni mbe, nek a kyɛ? Ndiki ses yit nkyɔrɔk ɔng. Yɔkɔnɔng a man ase yaame ki ida tom anet i item ma yɛk ida jɛk nit sin ni itome isok nkɔs dood ni tsini ta ni wu. Atud itsin sonong ni itu ikɔs ngɔn ni yes anet ni kunarang ni cɛɛt yin ke na ase ni mben az-azeng ken a ase ni mben ifang ida cɛɛt ni wu ayit izen, ni izen ikak ibi ikyɛng icɛɛt idɔng fi iyɛrɛ nawu icɛɛt iwu ni yɛrɛ nawu wu kyɔnti ise n ayisi na ayisi. Ide me dɔng fi nfɛ kutsitsɛng se yɛɛt ni mben. Nek iko ko ku be ni itarak ice, iko ko ku beni iren fɛ ka kyɛ se bakat yɔkɔng isonong kyɛk ni tom anet itom ayit izen izining nada nɔɔk ku cɛɛt e. ide me dɔng ifɛ kutsitɛng yet kutek makiyi. Ki di atsɔm afi ngarak a yɔng fɛ atseng azanen ken a non ken a non naton aza, ina da ka sok azeng sak ni mben ifang ayit izen izining, ida tseng kyaang ida bessɔng kyaang. Ise yɛɛt kutstsɛng kuti kuyɔn niki tseng mgma ayit mben. Ise yet mben ni mbɛ kutsitsɛng kuri kuyɔng.